Fomba fan̈ampirako etan̈a maro, ataoko aminazy io zen̈y atao ampidirin̈y araikiaraiky. Aviô atao mifampitenginy zen̈y lain̈iny mitovitovy abaizany aviô lain̈iny mety afaka mifampitsôfotro koa. Karà zen̈y.